Náñtɔníŋɛ tɔɔ má dzɩñŋá sɩ tʋ tɔníŋɛ sʋrʋ ilimó, tʋ táa dó, tʋ simina wʋlí wáñ-wáñ-wáñ dzɛ, ŋná dzimiya karɩ baá yá kɛ sɩ kafiitaá, kafiitaá, na karɩ baá yá kɛ sɩ kpakpadzɩmɔɔ, kpakpadzɩmɔɔ káná báa aŋʋ dzɩñ kɛ, kafiitaá káná wɛɛ minimini yá ŋtáa ná ka tɩrí bɔɔ, ka kpáta wɛ tʋfʋí mɔ, kafiitaá dzɛ. Ilimóó ŋñná kpakpadzɩmɔɔɔ kilisi. Ilimó bɔɔ bʋ wáana akukuwá mɔ, kpakpadzɩmɔɔ kafiitaáá bʋfeé karɩ kpákpá kéé dzɛ. Bɔɔ bʋ wáana akukuwá lɔ ŋʋrʋ táa ná gɛɛmɔ mɔɔ bʋʋ síí ná gɛɛmɔ, akukuwá mɛɛ sɩɩ ná gɛɛmɔ, akukuwá mɛɛ sɩɩ sáŋ sɩ ditonɩŋɛ. sɩɩ di eee dɩí asíya, ma dɛ ɩdzá sɩ báa aŋʋ dzɩñ asíya, vaáa, síná ilimóó, síná wɛ dóŋɛɛ yá ilimó. Asíya bɔɔ bʋwɛ kukuwá bʋwɛ akuwá kpim ŋʋrʋ táa ná mɔ ásiyáá nááyá kílí-kílí-kílí, goóreé bʋ wáana akukuwá lɔ ba táa ná bɔɔ, bʋlɔɔ ásiyáá ná. Asíya asíya wɛ dóŋɛɛ yá, ɩsɔɔ fɛyá asíya dóŋɛ kaá ná akukuwá mɛ, kaá ná bɔɔ ŋʋrʋ táa ná bɔɔ. Mɩnɛ kéé vaáa ró wɛɛ dzɛ. Ŋsɩbɔɔ bʋwɛ akukuwá lɔ ŋʋrʋ táa ná mɔ bʋnáá vaáa ná. Báa ŋsɩ ɖigbireé ɖɔñŋá mɔɔ bɔɔyɛnɩ, vaáaá ná sɩ álámɩná wɛ ɔɔ kɔní simina mɛ. Bɔɔlɔ ŋñná sɩ asíya, ŋñná sɩ vaáa, álámɩná sɔɔlí bá yɛ baá sísɩ bí, bá yɛ baá várɩ bíí dzɛ. Asíyaá dá boréé, vaáaá dá bóre. Asíya ŋsɩ ɖaɖa álámɩnáa kɔníya bóre mɛ mɔɔ, ásiyáá dá, vaáa ŋsɩ ɖaɖa álámɩnás kɔníya bóre mɛ mɔɔ ásiyáá dá ɩ. Bíɩ bʋ taa yɛ mɛláa róó, vaáaá dá. Ŋnáa? Náŋtɔnɩŋɛɛ tʋ, tʋ nɔɔ tʋʋlɛ tʋ tɔyɛ náŋtɔnɩŋɛ tɔɔ tʋwɛ boémɔ, tʋwɛ dóŋɛɛyá. Dɩ dzimiya karɩ wɛ kaá yá kɛ sɩ kúñsáa, káná ró, ilimóó kúñsá wɛ dóŋɛ páá, ilimóó kánáá ná gɛɛmɔ, ilimóó kánáá kaá kilisi kaá gɛ ka dito. Ŋñ mí kaá kilisi kaá dzɔ huúu huúu huúu! Bʋrʋ ilimó gbaálɛ daarɩ, gbaálaná ŋaalɛ bɔɔ mɛɛ bʋ gbíyá bʋmɛɛ ŋñ mí kúñsáa kaá yɛ ka maamáási sɛ, ilimó yáa káná dóŋɛ. Kúñsáa wárí dɩí yá dzimiya karɩ sɩ kukuwá. Kukuwó <hesitation> yʋlʋba dzimiseé dzɛ. Kánáa kúsi kaá kúsi kírírírírírí!!! Kaá kúsi kaá yɛ, ka wɛná kaá yɛ bʋ maamáátchisɛ, ŋnáa? Ŋ dzɩñ sɩ dá, dɩ bagotíwɔ mɛ bɔɔ ɩí mí ŋñ mí kpínɛ dzɔɔnɩŋɛ ññ mɔsɩ ka dina bʋ ŋírɛ, yáa sɩ dzimiya karɩ, yʋlʋba dzimiseéé dzɛ, baá yá kɛ sɩ tchɔlɔlɔ, ŋñ mí tchɔlɔlɔlɔlɔ! Ɛɛheŋŋñ káná ró ilimóó kánáá yɛ ka maamáátchisɛ.